عشان انشأ حساب ببريد الكتروني اول شيء اختار مزود خدمة مثل الجيميل، بعدين اروح لموقعهم واظغط على انشاء حساب، واعبي المعلومات المطلوبة مثل الاسم الثاني رقم الهاتف، بعدين اختار اسم المستخدم و كلمة المرور قوية، واتبع التعليمات وبعدها سيرسل لي رمز التأكيد الحساب.